أول وظيفة كنت <hesitation> كان علي القيام بها, وهي إنشاء مشروعي الخاص في الأشغال اليدوية, فكنت أستمتع جداً في عمل شي من صنع يدي, وعرضه وبيعه لعدة أشخاص, هذي كانت أول وظيفة كان يتوجب علي القيام فيها, وكانت بالفعل تجربة رائعة جداً.